Na ika jaawənak ii ɗa ja, nda təka rawa nda launau ma, sitai jaawənak sai ɗagai da ramma, jaa wənak nən tam sai da ramma, anina wan waki, waikadu nən se wa rami wunduwa jaa jaika jaawənak naa zəgərrgəri fuɗu, shirrən koma shirrən aakau kuma naa kutərr naa foowak aɗa gəri kuma jaawənakgu dew aci marəm jaawənakgu, kuma kai kaci nən aama na nən ii miyagəri kuma da ramma aa dəmu dan ci naa, nən. Jaawənakgu tiye bai baci lwan qri sai nən wanda vərke ii daa gəri jaawənakgu kuma ati kuma maram rammana tiye. ii marəm bitu jaawənak aa vərre rawanke ɓai sai nən wanda aa dawau kokuma gaadau da rii ndak dawo. Atu jaawə nak kuma dew aa barr kallau ii mamah ko nən marəm ngum jibba ci nən aa dəmudu dan ba təkə na ci da vərrkina gəvaa ci ii paata inde ka digə binən to gəvaaci kuma aanai, dangara nən kuma sai da lalatəngara da ram, ma təkən jaawə nok naa nən wanda ramma aa sai dai ci. <noise>